Iin ká koo datena chí uj, <hesitation> ati'ó dakana xhi comida já ke iin koó iin ño arroz ta iin ño hon hon nrivi chón ta inka koó jan ño, nrutuana chí vadanakaxi tenino cuchara tión nana ken anriyiña kua ku nixhikaxi xhini.